Dick ku kuret ni ya dick kuret, kat dick kuret ni mbi ku kat mop ni kwat pikin kam ngurum mop kwat long, ka mun bise e mushere ku kwat long long niya mee long ku tutu kun, me a mɨ nikin, me long kwa rep ass erem me mɨ pikin ani mop tong kun yakal ki nje ku njirap long mee a mɨ pikin mee a mɨ nikin me mɨ pikin me mɨ ngu ar ki na yakal peme se yakal ka nji ku mu merap mop ani long ni yakal firmikun to, kat a dick luu naan se ku mop pe cin ni kwa dick ku tu ngurum mop nji dure dɨ ɓe ka cin bɨ nde misak muw ku kɨ ku ngu poo naan a ngu poo naan ni dɨ ki tong te mo ngap sakal nde di mbi ku cin chet rep ngowm pe sit kwat, kat mop lap sit kwat ku soso nde kɨshak. So mɨ nde ku me kwa rat muw, soso nde mop ngap sit kwat ku dom yakal ku ran, ku le kɨ ran te mop baa nje di ku mbi nde mop nji ku mɨ mirap mop ku mɨ sirop mop wet kat ku lap o pushak jee ku le pus le sar dick mop le sar dick mop pe ki kat aak kat teghem, kat teghem ku kiya kishak bi di cin muw, mop pɨ chin hayo yi naa a muut maa ka naa a muut maa she me nimat dɨ ko ka kat she me nimat ni di ko yi she me ngu das ni dɨ ɓe ka kat ku teghem ba di kiya ɗɨ kɨshak muw, mop kɨ ci tu a kat ku kat aak ko ku lala ɓe dɨ pee kapan ngun ani mbi ku mop tɨ cin kat nde, kat ku man pan ɓi ngurum mop kɨ na ni. Ki chi tu a tap ku laa ku di pe kapian ngun aniya mbi kule mop te ku ki kat nde kat ku kat ta put dyokoko ɓe je de a dick she ten a shep dick ku man pan kushak ngurum mop le yit tu mop naa mwan muk di. Kaat ku je puus ku ku le puus dick she wul le, de mɨ shit kɨ mang mu'ar je kuni mang mu'ar nje kuni mop ter kun i a lu mɨ ngu poo naan mu'ar nje ter pee ku menit mop wet, bitmang kɨ pus bal dick ki luu naan mop bal dick ngu n pus li kuret ngun ani ya bal dick kuret. mop baa puut kiya njep mbi sar mɨ ngurum mop dɨ te ku she kuk lu muk di she rep tong muk di pe ku du dang poo naan pe mop pɨ chin ngun mop tang dighin poo mi naan ngun mop nin ar ngu n ku tap kwa dick ni baa waa pee a yitluwan ngurum mop muw ku mop ɗɨ mop kɨ naa ni dɨ hayo ret ku le luu'kut naan she ret ku lukuut naan potogkup ɓe ku so kokorong kahe mɨ dick ku she mɨ dick ni bɨ ku luukut naan, kat ku le luukut mɨ naan be ku so kokorong fe. Rin kubis kwa ni pan mɨ ni yi tul mop tong a ku shap kaa, kat ku shap kaa ku ɓe naan dɨ kyel retyit maa hayo pe sese mu dick mop ret mɨ mop bal a kaa tuu ɓe naan di kyel retyit ku ngun ani ya mbi kwan a te dick kwa dick mɨ lu naan a niya kuret dick mɨ luu naan niya kuret be se a nga se a nje a nga kɨ lap naan ni potukup yi, kat yi lap naan potukup ka ɓe dick mɨk di ret yi kat ba nga ku luukut mɨ naan muw ba dick muk di ret muw dick ni di tong a ku ku shapshap be na ba naan di kat kwop dighin dick muw shapshap bana di kat ko. Pe sise ku le naan ku luukut naan kat ku luukut naan ɓe ku kat ku so kokorong buut dick mu ku ngun kɨ cin ni.